سارے کتے بیاں نسلاں برابر دوستانہ نہیں ہوندیاں۔ ہر نسل دی اپنی قدرت، سُباؤ اتے وِشیشتاں ہوندی ہے۔ کجھ نسلاں جیویں کی لیبراڈور، گولڈن ریٹریور، بیگل آدی بہت پیار کرن والیاں تے دوستانہ منیاں جاندیاں ہن۔ جرمن شیفرڈ، ڈوبر مین جاں راٹ <hesitation> وائلر ورگیاں نسلاں سُرکھیا اتے راکھی لئی جانیاں جاندیاں ہن۔ اتے کئی واریاں تھوڑیاں سخت لگدیاں ہن پر اصل وِچ کسے وی کتے دا سُباؤ اُس دا پالن، سکھلائی اتے مالک دے پیار تے نِربھر کردا ہے۔ جے کتے نوں چنگا واتاورن، صحیح سکھلائی اتے پیار ملے تاں اوہ دوستانہ بن سکدا ہے۔ اس لئی کہہ سکدے ہاں کہ نسل دا اثر تاں ہوندا ہے پر پالن پوشن سب توں وڈی بھومِکا نبھائی بھی ہے۔